أول شي بتبلل الفرشاة وبتضع عليها كمية من المعچون ، بعدين تبدأ إن إنت تفرش وتدعك سنإنك بزأوية خمسة واربعين درچه على اللثه عشإن ما تأذيها ، وبعدين إنت تبدأ إن إنت الاسطح الخارچية تمرر عليها الفرشاه والاسطح الداخلية وبتتأكد إنك فرشت سنإنك على الاقل مرتين باليوم.